जसने हमरा भात तिउना खेसहु ओसने हमरा भात तिउना मतरे खाके नाही हतइ । हमरा जियके पानी फेरी पिय पर्लइ । पानी बेगुरु हमरा जिय नाही सक्बहु ओसने क के हमरा पनिया कुनुहु कहियो हमरा यापन दुख बिमारी नाही परके खतुरे हमरा कहियो हमरा जुद पानी पिसहु त, कहियो हमरा धिकल पानी पिसहु, कहियोकाली त हमरा पनिया कस्के धिकाउ के तौ कहियोकाली त हमरा कहुला मा धिकोसहु काटी मा काटी जार के हमरा पानी धिका के पिसहु ओसने क के हमरा <noise> ओथिजा मा लइना मा जोड के केतली । केतली मा फेरी हमरा पानी धिका के पिए सक्सहु उव हमरा लइनावा मा जोड के केतली हसने ओसने क के हमरा देसहु । जुन हसइ उहुवा यगुडा सुइछ ख्ट्का देसहु पनिया रह्सइ धिकइ पनिया धिक धाक के हसे यापनही ओथिजा बन्धा हसइ हमरा केतलिया मा पानी एसने धिका पिय सक्सहु ।